<noise> ମନ୍ଯା କରଣ ପୂ ଆପନା କର୍ଜୋସ ତଲଗ। କୋ ଜାଉଚନତୀ ଆପନା କୌନ ଆନିଭୀ କର୍ଜୋସ। ତଲଗ ମାଈ ଆପନା କୋ ଦାଈରୀ କୌଲମ ଲୈପ୍ଟପ। ଚାର୍ଜର ଜରୂରିଦଲୀ ଏବା ଅନ୍ଯାନ ସୁଵିଧା ସାମଗରୀ। ଆନିଭା ଉପଜୋଗତା। କର୍ଜୋସ ତଲଗ ମାଈ ଆନିଭୀ।